<hesitation> weng indi kwa reken, kuma tekel ting- ting apitu ku tum me keloa tu mo ori <hesitation> nando weang ko doan neah meamo kasi mo pe pa- ayang keo kium ma e, ta mana nendo maparua ka apa sa ngapa rua <hesitation> kumou warengo ka <hesitation> wea ni mba ana, ka limi la lam- mea mo pe payang lia ni sia taelang kula sia pa na nomi, kaku mnewe kiuma ah, mapa rua sangapa rua ka pa mapa rua <hesitation> meimo wah eh kume na re ngomi <hesitation> ka yo meking si mba ana mo wiam bale, helang kula ko re mowia re hah ure moah tang sako pa romea heh tamo walimo ki mea hah di ure kwa reken sapa tinuru nala pe pe pa yangen hah si na wanga nala jadi riore kausa neila ni tumpa ayangen hila na reke, heh dimo kotoro momareng ta lo ong kula tinting, heh tai mewa wengi rata memberen heh kumarenge, nitute.